Ne ntɨꞌɨ ne iꞌa ne ne iñáꞌa ne inaéi ne ɨ ne aꞌa ñaꞌkanariu chí nja ne vá thi váꞌá ka kui pēti ī ī tiempú io i ña te dá nane i ño kakai í na né ao kaí kaꞌnaee daví ne kadakuntuka i vēvií ja ñoo ño vēvií ja noviembré ne vvií ja ne váꞌ chi īo váthi iō ñaꞌ kanariu ce pero ti vá thi dun ka iñí dɨxi i ná ne te te kūꞌñu ngo kai ntiuꞌungo i kaine ñaꞌa kadiꞌví i kaínañee daví ne gítsi pero ti vá thi váꞌa xejii aꞌa kanariú no ne ñūꞌngo che í na né kutāví limon vi kutāvi kuáꞌá ntɨꞌɨ xáꞌvi vá thi váꞌa xeji pero i uun núu ne ñaꞌa takaínakaꞌan o cɨ kaíkakɨɨn kaíkanaxee davi ne kada akaꞌnakóo ci teputiempú ma ñúvi tiempu kaviko kaꞌní ne ñáꞌa kadiáꞌvi i te kūꞌñū i te kūꞌñú ne kaaí pero i ñaꞌa kaínaee daví ne xíti ñaꞌa á kadiáꞌvi ne ɨɨn skún ne ñaꞌa ñítsi ne nakaꞌán u ne ñaꞌa gítsi āí nga né kataji té kaꞌnu katāji ce pexií dɨɨ kaa iō ntuí i katai dɨ́ ci ña teé da naitaji cí nga né kātáji. Te ntí kan ne ñóo jaꞌá katai a aꞌa ñíti che veti takaénákaꞌan o ne kātá kuii katákui ite uꞌxe te uꞌxi ñoó ne kada kada kai ñaꞌa i káda ñítsi i kuéntu kaikuntuꞌu kaiñāꞌ kuiine cí nga ne váꞌchi váꞌa ñei ntɨꞌɨ xaꞌa idɨɨ kaiñu te vi kai kuíí ne i nae tukú eí tuku xeji kaikuntuꞌu kúxi kaikuntuꞌu kuá mikuntuꞌuithí ne aꞌa ituku sku sa báaó ci ituku sku cejí í na ne váꞌa xējí peru tí un núu ne takaaé nákaꞌan ko ne váꞌ chi tuku ka tkutɨɨkaꞌinúu ñaꞌa ngo á ne kakuii kakui veti nga ne kakuii té kaꞌnu kukaikuēꞌete kaꞌnu né kákui ne ꞌa āꞌa ua chi nangú ne kade diáꞌvi dɨkādi diáꞌvi ña kui ñáꞌa kadiáꞌvi per ci kantio itáji ngo pes kantio itáji ngo ne ci nga ne tukú cēi kú í na neitukú xei un tu kadataka aꞌa aꞌa ka ci nangú vi ꞌa ñaꞌa ñíxi thé vi āꞌkanañú ne í tuku xeꞌi ituku xēi í tuku xei ntɨꞌɨ xaꞌa i tuku xēꞌi nuu ña é te dɨɨn chēji ñá te dɨɨn chei ne kaane kantiō dā íkantio chii taji vi ci í nga i inúu ci íkantio itáji ngo ci ko me ña. Ñákade ngo kuēnta i ita i ngo nee i kataingo ndíí ne aꞌa kanaañu i e aꞌkanañú csi ivi ñāꞌa ñíxi ne da íó chi ñāꞌa nátajin ña i ñña te ntu kuigu o natáji nko peru ti hi ngá nea vachi vaꞌa che i vachi vaá cai íkuāꞌa nté xaꞌa i peru ci ɨn nuu ne nte i ña te ntukuingo nátaji nko ci ñaꞌa īó chi ñuꞌu i te kaꞌnu ne ñaꞌa chi nga i natajin ñā í inga īn kaíkade diáꞌv naikade diáꞌví ne ñono ne pxukuñuꞌu ne ꞌ ña kadiáꞌvi ña kadiáꞌvi ti i ná ne vachi vin vachi vi in ci kuñūꞌu ne váachi vin ne kuiihi ngá ne té kaꞌnu kade diáꞌvi ne íkade diáꞌvi iꞌa nene i uachi nangú ci che chí nga ne vachi vaꞌa chēí ntɨ xaꞌa i de ikantio ita i ngō ci koo me é kakiꞌi ɨn ne ñaꞌ ñaa kade ngo kuēnta itá i ngo vechi da míi kantiꞌo ita i ci kadiáꞌvi d kɨɨndu kuiꞌé i nte ne é kakidi dií nga ne kadiáꞌvi de ikano tiepú ci ntio ita inko tiepú i ntio ne taji ngō ne ña kun ñáꞌa kadiáꞌvi kadiaꞌvi i nga te tevi ngo kuenta i un ndukueꞌé ne i kakidi nga ne taji ngo ne chí nga né kadiáꞌvi kadiꞌvi ñaꞌa ñaꞌa kuíi che vii ñaꞌa kuachi naa ngú ngō ché vi chí nga ne kadiáꞌvi de ia ni ña kantiꞌo itavi ína tiempú ci ntio viti koo mé takainákaan ō ñoo nedi dií kade kaña vi ngo dícu ñaꞌa kade vií ngo ne. Ñáꞌa kakuneꞌe ñáa kakuneꞌe perō tí te vi ngo kuene ne tai nko ne í nga ne kādiáꞌvi dei de ñáa ka ña kakuneꞌe ñaꞌa kakuneꞌe i tiempu ntio itá i vá thi ntio ákav á kavibonu ne i ñuku xaa vi xuku tɨɨnivi csíí nga bonu ntio īcé ne kaa ne vingo kueené ne kadiáꞌvi ña kui ñaꞌa kadiꞌvi ne nenei nátain xinjo ne tí nga ne ꞌa kanaliu hi ngo ítsí nga ne mete kunuu má má kana ne chí nga ne kadiáꞌvi nga ne ñaꞌa ií pus í nane ñaꞌa iñí ne váthi vaꞌa cēi da dekuintanchi ne kutāꞌvi limon vi kutaꞌvi á ñau váti vaꞌa cei kkaíkuāꞌa ntɨxáꞌa i ne tukú geiskú kane tíin gaí ka kui xuku ñuꞌ vi ti takainákaꞌango ne āꞌa xíxí ne té kaꞌnu ka kui te kaꞌnu ka kui ne p ñꞌa ñá te ntuku ingo nátai ku.